<hesitation> Karazana lapoaly aloha ny fantako a: misy le lapoaly fisaka reny de misy le lapoaly saba moa ny fiantsoanay anazy, le lapoaly fisaka iny a natao hanendasana ohatra hoe manendy atody, de ny lapoaly le saba kosa natao hanendasana mofo; ny karazana kaseraola indray a tsy de fantako loatra fa ny fahalalako an'zany zao famanana rano, zay zao no fantako fa raha hoe karazany tsy mahafantatra aho.